harriyya wonduraa malaatin utaalt, wondur sikarkartjebitee att foon baftee foon dukubaa hamaa hinbaftuu.taa lamesiit malaat utalteet yaani nguvuu cholle dargetaanaftin tantee afyaat jebitee afyaa cholle dargetaamalatin afya cholle dargeet jebitee fulkee hinjaruu ijoleet jebitee akk kuun, nguvuu chollet jebitta akk illmanit jebbitaa.